Magnana namana telo zaho, raika vingt-deux ans, vingt-trois ao, vingt-six ans. Telo zegny fôgna namako. Tegna namagna anahy marigny anahy, tegna marigny.